دحين عشان تلاقي وقت أكتر تقرا فيه كتب لازم تنظم وقتك، وممكن تسوي لك جدول تكتب فيه الأشياء اللي تبي تسويها طول اليوم، وتكتب منها الوقت المخصص للقراءة، وبكذا بيكون عندك وقت ثابت للقراءة كل ما التزمت صارت عادتك إنك لازم تقرأ.